<hesitation> Saatuuji aɗe waawi wiide ana wooɗi. Saatuuje duu aɗe waawi wiide wooɗaa. Sabi so teknolosii oo homo fuu gaɗɗo ɗum kontorolee reenan hoore muuɗun waɗta e tana mun. <laughs> Jonkaa mo ɗun torli fu <hesitation> wiyan ɗun wooɗaa. Mo ɗun nafi du wiya hono majjun yaafaa.